Nah, jadi lo biasanya munnya lagi kuliahan tuh, ulun tu guringnya paling kada tu enam jam lah sehari semalam kaytu lo. Tapi munnya misalnya nih, lagi liburan nih, ulun tu ketuju banar guring tu betengah malam kena jam lima subuh lah hanyar guring tuh. Soalnya ulun tu kaya, apa yo lah? Ulun tu merasa kaya pabila lagi ulun kawa guring tengah malam, guring landung kaytu nah. Soalnya esoknya kadeda kuliah lo. Habis tu jadi, ulun tu rancak kaya bemainan hape, main game lawan kekawanan sampe jam lima subuh tu hanyar ingat waktu, hanyar guring. Nah munnya di rumah tu lo, rancak munnya handak guring landung tuh ulun harus kaya apa yo lah? Kaya, behinipan kaytu nah supaya abah ulun kada tahu. Rancak munnya abah ulun tebangun lo tengah malam, tu pasti membuka kamar, membuka lawang kamar ulun lo. Ulun kisah- kisah guring tuh. Itu ulun sembunyii hapenya lo, guring ulun. Habis tu kena pas abah ulun sudah bejauh, ulun buka pulang hapenya. Haur kaytu tarus tu pang ulun munnya guring tengah malam tuh. Apalagi misalnya puasaan tu lo, wih itu ulun pasti kada guring tu sampai sahur. Jadi rancak abah ulun masih guring, ulun sudah makan sahur beolah sorang ulun, bemasak sorang di dapur. Abah ulun lagi guring tuh, ulun sudah kanyang kaytu nah. Habis tu pas. Mama abah ulun lagi sahur lo, ulun yang guring. Jadi misalnya kaya tengah malam tuh, kayapa yo lah? Ulun tu merasa lebih nyaman bemainan hape tengah malam dari pada pas siang. Soalnya siang tu kan kaya panas kaytu lo? Jadi kaya koler beapa- apa tu nah, apalagi pas puasaan tuh. Kaya, baik ulun guring daripada ulun kelaparan. makanya ulun rancak pas tengah malam tuh kada guring sekiranya kawa siang tu guring kaytu nah. Tapi, misalnya pas puasaannya lagi kuliah kada kawa jua pang ulun kaytu lah. Tetap ai jua ulun harus guring dulu tengah malamnya, daripada teguring pas di kelas haur dimamai dosen kena lo. Nah, jadi misalnya kuliahan tu lo, ulun tu rancak guringnya jam berapa yo lah? Landung ja pang sebujurnya, jam dua belasan pinanya lah ulun hanyar kawa guring. Soalnya munnya ulun guring behancap tukada kawa jua. Rancak tu dosen tu membarii tugas tu bejibun tu nah kaya, munnya kada digawi di tengah malam sampai tengah malam tuh kada bakalan tuntung. Sampai ke tugasnya habis waktunya lo. Jadi paksa ai ulun begadang kaytu nah munnya menggawi tugas. Apalagi semalam tu ulun tu ada sawat kena praktikum lo. Jadi kaya disuruh menggawi laporannya, wih itu banyak banar tu ulun menggawinya. Smapai pinanya sampai jam tiga. Subuh ulun hanyar guring tu, padahal esoknya ulun kuliah pulang jam tujuh. Kaya, tapi mau kada mau ai lo ngarannya tugas. Munnya kada digawi nilai pulang nang jadi jelek. Tapi munnya lagi kadeda tugas tu ulun guringnya tehancap pang lah, kaya jam dua belasan tuh. Kaytu pang, tapi bangunnya tetap ai jua harus sungsung kaya jam tujuh. Soalnya jadwal ulun semalam tu haur jam tujuh tarus masuknya, kadeda nang siang. Jadi kaya, harus ai bangun jam tujuh kaytu nah. Mau kada mau jam berapa pun guringnya. jadi rancak tuh, apa yo lah? Ulun merasa kaya kurang guring kaytu nah. Nah habis tuh, ada kawan ulun bepadah, kaya, kam tu salah munnya guring kaya itu. Kurang banar kam tu guring. Soalnya ulun tu rancak jua lo kaya handak teguring kaytu nah waktu lagi di kelas, dosen menjelas akan. Kawan ulun ni sadar ai lo, kenapa ikam ni kada guring kah tengah malam? Habis tu ulun smabat ai lo, ulun tu menggawi tugas. Habis tu jar nya lo, kenapa ikam ni? Tetap ai jua harus guring kaytu nah. Urang tu minimal guring tujuh jam sehari, mun handak sehat. Kam tu munnya kurang dari jam seitu kena kalau pina garing. Haur kada kawa masuk kuliah. Habis tu ulun sambat ai lo, kada kawa ai tapi munnya ada tugas ni kada kawa handak guring. Kada kawa guring tu nah, tepikir tarus lawan tugas. Tapi tetap ai jua kawan ulun nyambat kaya. Coba ai kam nih dibiasakan guring tu jangan tengah malam, paling kada tu tujuh jam kam tu guring. Jangan kelandungan jua kaytu nah. Jadi misalnya kam guring jam sepuluh kena bangunnya jam berapa supaya kawa jam- tujuh jam tuh? Habis tu ulun hiih akan ai lo. Nah pas sudah libur, ni kan lagi libur lo ulun. Ulun coba ai guring sampai tujuh jam tu, kalinya bujur ai tenyaman daripada yang sebelum- sebelumnya ulun guring landung, jam satu, jam dua, habis tu bangunnya jam tujuh tu kaya kurang banar tu ulun. Jdi kaya, kada sigar lah ibaratnya tuh. Kaya mengantuk tarus seharian bawaannya. Tapi pas ulun coba jar kawan ulun tu, kaya guring tujuh jam sehari, wih siangnya aseli sigar banar. Kaya, kaya semangat tu pang handak beapa- apa. Kaya kadeda uyuh- uyuh. Paling mengantuk lagi tu kena kaya jam sepuluhan tu sudah mengantuk pulang, guring ai ulun. kaya kada lagi begadang kaya bahari tu nah. Jadi, asa ulun bagus ja pang munnya ulun, munya urang guring jam tujuh, <hesitation> tujuh jam sehari tuh, kaya tesehat lah sagan kesehatan jua. Kaya urang tu munnya begadang jua lo, ada yang menyambat kaya tengah malam tuh sagan awan membaiki sel- sel kaytu nah. Jadi kaya, mun kan kada guring kena sel- sel kam kaya tetumpuk kaytu, kada diganti lawan awak kam. Jadi. Jadi itu pang yang meolah jadi bepenyakitan jar urang. makanya ulun kaya sadar jua, kayanya ulun ni kada boleh lagi kaya bahari, yang kada beguringan tuh. Makanya wahini ulun kaya jam sepuluh tu sudah handak guring, supaya sehat lah.